Iaho aloha da sarotry gnahavandy, sy fantako gn'anton'izany, hoe mora mandevy ame gn'hafanana ambany ame votry akaboa gnagny e rano, sy fantako izany, e fantako da e rano mandevy raha ohatra ka zato degre zany gn'hafanany avy aminazy izany hoe zato degre selisisy, izay fantako, fa gn'akoatr'izany avao koa sy fantako.